Ny marto zany ilay igny ha- <hesitation> ino moa zay hikapoha fantsiky na hikapoa raha maherihery la ohatsy alaitsika ny fantsiky; ohatsy la hanambotsy aa varavara atsika ohatsy hanatambatambantsy azy la alaitsika ny fantsiky mifanaraky amin'ny hazo tokony hamboary igny alaitsika ny marto apetaky tsika eo i amin'ny toera tokony hisy azy la pohy marto i la miditsy agny la mipetaky amizay zany ny hazo rehetra rehetra igny.